Paịɗaị, mana yịmdụ koɗịm layịngọn na rab ga tẹrẹm rab, mana yịmdụ nlọsịn nam ga mọn ɗa ɗọọn ịnọ nyaa ɗịịnọ igan yịm pụrai, mọna yịmdụ pụrụ laịnọ nga pụrụ rab ga tẹrẹn rab nlọzẹn nam monɗa ɗon inọ, n waiz ino ka mọllọ mịyẹm laịdamgụ kọtẹịjẹ tị sụn nang? tị sụm nan mọ na yimdụ sọrị sọrị mọ watọ nlọsịn nam ga mịn ɗa ya mọ na yẹrt ịnọ mọ na war tọm ọma mọlnọ nga pịmmọ pịmm da waknọ, ka ɗamọmm nlọsịn nam mọn da yimdụ kọ taịzẹ koɗịịn layụngọn na rap ga tẹrem rabụ pịmọ nlọsịn nam mọnda pịm da wọknọ ga waam mọ pọ paka kan waam ma kabị lọ nam gan kabị loo tị pụdaị waamọ njaana nan gaan ya wa amọ ẹẹjọ nam gan ya ẹẹ da pịdẹị mọllẹm layịg pụrụ rap ga tẹrẹm rap mam parụɗẹ, meyẹm mịn pịrị maad wa ne ̣meyẹn sọr mụ wan wạdọk pụrụ laịmụ wan waɗọk ka anambẹẹn, an ɗọb anambẹẹna nga pịm ɗa watọ ana mọlnọ nɗọọm ịnọn ga pịmo ̣waan mọdọ paknọ a mọ nọn, sịrịm i ɗon ikum mon lọsịn mịn ya nlọsịn nam mọnọm wam mọ pọ paknọ a mọnọm, pịm wọknọ ga wam mọ kabị pụrụ taịzẹ. Nlọsịn nam pụrụ rap ga tẹrem rabụ yat pụrụ nam ga mụnd ịnọ ga pụndẹyem, n gan yịmbẹ kwatị kwatị tị sụm nan naam yịmbụn pụrụm layụn gọn na, pịmọ mụn ga wam mọ pọ paknị ọndun wam mọna parụm wam mọna kabị pụr taịzẹ wam mọ njaana nam ma yaji mị mụjẹ nẹ ga ọ yị wa ọnụk wam mọ kabị, mụjẹ ga ọ yị wa ọnụk waamọ njaana nam mọ yajị pịdaị, muje gana o wam wa eeji pidei yịlgụ tadị, mụ jẹ gana ọ wam ma yajị nam ɗọgọm mam gan nẹ gaa man gan ɗọbịn kwakksak, <noise> nam ma yajị pịdẹị te pịdẹị pọn lassar gaa mịnị a cakẹ mammụ mịn ga kwaksak nam ma kabị tị pịdẹị nam laasar gaan dọbị ga cakẹ mammụmịn ga kwaksak nam ma kabị tị pịde, yịmb pụrụ laị pụrụ laịnọm, ụkụm ɓaan man nẹg ta tọb tụlẹị nga maga layịngọ pụrụ rap ga tẹrẹm rap kurgụtẹ pụrụ rap ga tẹrẹm rap nyịmbẹ nam nyawa tị sụm nam n ɗọb mọlnọ nam mịn watọ waị ịmụ pụrụ rapga tẹrẹm rabụ mịn wwaị ịmụ ga anambẹẹna tị sụm nam, mịn saa wa a anambẹẹna ngam yịmbụn pụrụm layịngọn na mọnọn yamb mọndọngụ ga yịbọk kọl ana mọllọm layamgụ ka anambẹẹna rap ga trẹm rap kọlị wawụgụ mụraụgụ kọlị wawụgụ mụra ụgụ kọlị nẹm kọlị nẹ da asịbịtị, maɗẹm mannọ na mọnọn mana takin nan manị nga pịmọ, tọ pịm watọ mịn layịg anambẹẹna, rap ga tẹrm rap. Mụm mụ ụkụm ɓaan man nẹg ta tọb tụlẹl nga na kassị, pịmọ mụm ga wam pọ wọkụn na wọknọ, tị sụm nam mịn waị ịmụ nɗa ɗọbụn mọllẹ mịn da wattu waị ịmụ ka anambẹẹna mụn mọ yịl tar wamọ wuɗa nam mọ kabị a nẹ, mụm mọ yil tar wamọ njaana nan mọ saanị a nẹ, mụn mọ yịl wamọ ẹẹjọ mọ ẹẹji ta pịdẹị a nẹ, ụkụm ɓaan n nẹẹngọn gan wam lasar gaan nẹ ga cakẹ, mammụ mịn gan ɗọbị kwaksak mụm ma ɗọọnị nẹ, pịmọ ma ɗọọn kwaksagụm baanụ watọ liye tị kị katakọm swatkọ mọ mịn tẹrẹm pọkị anajẹẹrọ mịyẹm mịn ɗọk ɗọb anambẹẹna mịnga kan kabụ nọn nọn wọt ta pọnị tị sụm nam ga yịn waịz ịnị ga na yịn wọknọ ga waịz ịk tị sụm nam baan kwaksagụm baanụ nyagọn sụm gaa ka yịm bẹ, koɗịm layụngọn nayị na san waam tọ nyak pọ saan wa ga pịmọ mịn yịmbụ mịnị kọtẹ saan wa ga pịmọ rap ga tẹr m rabụ pịm gị mọnd ị pịmọn, yak lịz ta tal mu ga pịmọ, mịyẹm layamgọ pọkẹ ɗọk rap ga tẹri wagị ɗọpị mụjẹ ɗọp mannị mịn warẹ yaadụ ka pụdẹị ɗọk mịn yan kal tọọm mụ mịn war ka manam man gaa mịndam gaa manam kụdẹm laljị nam gan yaan palam, pịdịm kụdẹẹm lalgo tị sụm waịz ịk, nam ka wẹg wam maa yajị ma war ka mbịtaịzẹ, ma yaanụ ka mịnị yajị ta tal mana, nam ga tal mana mịn kalị tal mana. Pọr mụm ɓaan kudẹm lịzị kị kalataụ watọ pụd ɗịlo tị pịrị, ka nẹm mịn pọr- pọr mụm kụdẹm mọ mana ka pẹmọ lalịnn jẹ kalụk wa pẹmọ pẹm watụ pọtom ɗịlọ tị pịrị pụrụm layụngọn ma purụ rap ga tẹrem rap ụkụm baan nnẹg ta tọb tụlaị wamọ ẹẹjịm mọ yajị nọn nọn nga wannị tịtọm mamụ kan yamụn ɗikɗịk nam gan ya tị saụ kan ya pọo tị tọm mamụ pọn lakị kọrọgụm lakị kọrọk wana tị pị tị tọm mamụ pọn yaan yat takaba wamọ njaanam ma tọm mamụ nam mọ yaaz ta pịrẹị ụkụm baan man nẹgọ nga a lassar gan nẹ gaa cakẹ tị tọm mamụ mam gaa kwaksak kwaksak gị mamụ sọụ wa mụ pẹyịn baanụ man ga bẹrị yịn ɗị ad pọ anambẹẹna pọn mọ mamụ ɓaanụ maya kwaksagụm baanjẹ tịktẹ tị mịyẹm da pịdẹị ana mọllẹm ɓaan waan tọngọ ka watị wọkọkkọ ka ka waịzịm baan ma yajị ytị tọmgọ ịkụ pẹd jị magị saanị ka ẹẹjịm ɓaamụ nụm anamọlgụm baan wakụkkọ ka wan baan ma pọ pakwụ ka ɗọb anambẹẹna ma ɗiịzị ka mịn mọ mama mọ mana, ka mịyẹm ma kị bụga ọkụm mọ ra ka ọkọm ma tọn, madọb anambẹẹna, wa tọ wọkkụ ti sum waiz igum ɓaanu, nlọkọ nga kọbẹ kịnọm kanga pịrẹị rap ga tẹrẹm rabụ nagị ɗọb ana mọllẹm ana jẹrrọ ka miyen min Ma kwaɗụdgọn soo wa ɗọk ka anambẹẹna na pịmọ pịm watọ wọkkọ nọ tọ sụm waịzẹ ịk, tị sụm yimb pụda na pụrụm layịngụm na pụra rap ga tẹrẹm rabụ ka mịn ya waịz ịk ka pịmọ, pọn lakị mụn pakẹị panam na wa mụnd ịn ga mẹndamụn nga pịn watọ ka mịn saa pọkị ɗọk ka pịmọ, tị sụm nan? tị sụm nam ka mịn pẹ ịmụ ka mịndam yịm bọn nam na pụrụm n lọsịn nam mịn ɗa ɗim ̣ga anambẹẹna tị sụm nam mọ wọknọ ka waịz ịk ka mụnɗuṇgọ ɗọnọ ịnọ wa waịzụn mụ ɗọnị ɗụm waịz ịgụm waịz ịk mụ gan yan da talla tị sụm nan? tị sụn nan mụ jụ ịkị pẹsi ganga magị tọb san kọng pọ apẹ magị yaan wụrụm ga apẹ pọ magị ɗọkụm ị apẹ ta palam wan man gan nẹ gaa ta palam palamụm ɓaanjẹ lasaar ga jọkẹ tọ mammụ mịn ga palam tị tọm mamụ ịkọ waịzị kị anambẹẹna ị mịnaam waịz ga ga ma saa wam baan ka kalgọ ti sụm mọlẹm baanu ka mụnga wamma pọ paknị nẹ ana pịdẹị nam gan ọnị ka ka mụn ma ọnụk wa tị mụm yịn wan pịdị waki ̣ga waịz ịk nẹ atụ watu oni warẹ yịlton ɓụlọn kọ ɗẹgọ warẹ lịyẹ ka bụlọn jẹ, ka wam mụ wa tẹn wata kabẹị nẹ tị mum baan yịn watụn gọn pịdị waịz ịk nẹ, atụ, watụ, tẹd ta bụlụm baan ma ta tị pọ mụwaị, mụm ga la kọbọ pọ pakụị ọbịn ga la sawa pọ pọkkọ, ọbịnga la wamọ ara pọ paktọ, ọbịn gaa asịm kọndọ wam mụ waị wẹnam maị pọ arịngịm maị pọ wọkunga, kọlị asịm landa, kwad land tẹrụk mụm ɗọk asịm taga watọ tẹtụk ta bụlọn baa nụ tị sụm nam ka wan yị wa ọngị ka mọnọn ịsịn mọnga ya wajẹ yị nẹm mọnga ya wajẹ yị nẹm mọnga ga wargị kụ wargọ yajị yịga wa pọ poknịm mọnọn yị wana sẹ yị ga gaị watụ wọ kụnga mọk ya kẹrkẹbẹ ka ɗọọn ịgụm ịsịn ka ɗọọngọ yị nẹm mọnọn yamb atịgọ watọn pụrụ waịz ịk tọn waịz ịk rab ga tẹrẹm rap nga mụnd inọm tị sum nang? tị sụm nam a pụrụm layụngon nam a pụrụm layụngọn nam mọn watụngọn ka nkorsẹ sẹ wam gana mụnd ịnọ ka tị pụrụ rap ga tẹrẹm rabụm nagị ɗọọn ịnọ tị sụn nam kụrgụtẹ rap ga tẹrẹm rap ma sọrị sọrị nagị par wa tị sụm wam ma pọ ụpị tị mụyẹ nga nan yịmbị n mọnd ino nga pụrụm layụngọn nam tak na mọndẹ wa pịp pụrụm layịngọn nam man payịn daịyịn maị kịtọn, atụngọn na watọn kị kịyilị na ɗụm mọnd ịnọ tị sụm wam nẹmụm ka nẹm n parị tọm mọllọ ka nem in par kọ mị rap mịn pud ɗịlọ tị sụm nam rap ga tẹrẹm rabụ apụrụ waịz ịk nam mọna ɗụm mon ịnọm a pụrụm layụngọn na n gan yịmbụn ka wai nẹ da pọ paknọ, nya mụ gan ya wa nga nẹ ka waị nẹm ka ɗụm yajịm sẹ wam nga ịnọ waịzi ka pụru waịz ịk, pụrụm layụngọn na nga mọn ịnọm